Riivil ommaq mulguq seeh. Jaa nuuq mulguq tulõva riivist tegeligult niguq välläpoolõ. Ja noidõ veereq ommaq teräväq. Niimodu, et kui sa riivit midägi päält niimodu alla tõmbat, lätt tuu kats'ki.